﻿Omubwiire bwangye <hesitation> naaba ntineho katugire nk'okwega, nkanye eki nakubiire ninyegomba kuba ninkora, kugamba nabarwiire, kwiija may be nkomwiirwaariro oba nkomu omumarwariro gemibazi <hesitation> nikyo eki nkukunda kugira ngu manye ebizibu, oba ebizibu oba endwiire eziri kukira kubonabonesa nkabantu <hesitation> oba ngyete research.